Karazana firenena ndreka a France a, Etats-Unis a, Chine, Japon a, Kore a, Egypte a, Turkia a, Tunisie a, Dubai a, Colombie a, Comore a, Brezil a, de Madrid a.